Nde ñiiri rottaa jamaa oo fuu noddaa. Noddaa mi taaɗi mi waraayi ngarmi tawmi ñiiri ndii ñaamaa ma faa laaɓi. Aɗa anndi ɗum kaa yo huunde non hayniinde. <hesitation> Ɗun nii woni huunde nde micitittoomi, wannoonde e ko ɓettii, ko jalnii sanne.